Ny biby malaky mandeha fantako izao a dia: liogna a, dia tigre a, dia kangoroa. Dia ny biby votsa mandeha ndraika a dia: ankorana a, dia <hesitation> fanday, dia <hesitation> ratagna. Dia izay!